Amlay yamana eluana, am misienine. Am laka kabalaimte, amda eife. Lei ese enine amda yamanano, am misienin hutuwe hua anin, sey abaleniam. Sey abaleniam huam, apali am hian amfole. Amfole tamanaho, anin hoba, am misienine dalangyamana anamuna hoba. Am lakabalaim atau am <hesitation> aisene ai ine, ai ame sea abale nias sima aum yanafole kote tayamana anin ita huna hoholo. Ita <hesitation> ese hoholo. Luman tu luman. Nikai tahaka funa, nikai tesenine haka ese tahoholo taa <hesitation> ise nene ay amai inay sabaya nita ta esen ni amano hoho nika taeseni amaho holo nika taka huna luma tu luman ta eifite, eta ow dindak ta eife ta abali se kafataimenemi. Afwa ane amrakabalaim semen fute, afwa ani amrakabalai semelfote heta futu e ya mana anin nika eta ese enine. Et dindak fuat nel, awoy ow ama oyama rakana nika borok ni anin no buna anin. Buna anin huan huan tewa, nika huamai. Lisenine it smua tara tamana ama, eta futu e, taka sama <hesitation> ute luman to holo luman. Ita <hesitation> ese luhuk tu luhuk tu luman. Ita ai isnata eife, ita tiye ese te esa tasima ta taeife. Loy <hesitation> hua anin amle yaman ma amlay layanete, se se enine amda eife amda isene ina amda ii inara amda amara seabaleniam seamekote ise enine nit taya mana ani ita huna hoholo, ita yamana anin supaya ita wesenine ita ita hidup bersama anin nika ta luman tu luman, sema auwoy au yamana mano sehuan huanno. Eta <hesitation> esenine temtoliem esoy se <hesitation> lohok nita na anin tasedindak wamay semer om omeme harus hum huna huan <noise> nikumuna huan wa mai. Ya <hesitation> senin hoho lao, um ese hohola kafateima kafabele e.